Un ya yoo kua xini xiaa na taa tu'ui xiinto ñaa taku kiti vaki takamintu yo'o kixiatari te'e xitaari ra xiari kunanu tari, yanuri kunanuria xitari ntee ta xii taari tavi ta se'eri ra kixiari kakitari, sikakita mi chele valikari ntatu ta ka'a yu'uri te tukutari nu'u kakiri saa kixiatari nuu taviri a xianu ta se'eri, ñuutari tanita tikuxi valika yiaxiri, yoota mi chele vaa ta tiaata ta'ari, kana tu chelea ta se'e valiri sukuanuriri tika kuatari ntee xit- xiintu, xii tiuju valika xiatari tavi se'eri xianu turikava teetari xi- xitaari takixiari tañuutari ntiutiarika kixiari xiakuta xaa ta'ari, xiaku xiaa ta'ari xiaatari ta nixinu ta se'eri aa xiatari kixia kani chiitari kunanu ta mirika xitukutari, kixiari xiaki tukuri, kualiva se'eri a xaa kixa tukuri xiakiri, sa'a kuitiata kixa sanantu xiintu te- teeri sayo tuu mi kiti sa'a kauli kaava, taa yiojo abrika xiata tii tiñuma kaa xitari, uvaaka xita tari tamintu ra i'i xiai kusuchi ini vaxii safi kura xinii kiti vali ka'atai ika xiari xiakitari ta kixa'a safi ku'ura kuchojo kualikaa. I'i taatayu tari iku'u ti taayu cho'o, ti taayu cho'ota su ni safi kaatai xaa xi'irika kura, ntari takixiari kaa ka'ari ra xia'a safi vaxira tiempo abri, mayo saa kixia tarika xitari ku'u safi ta ku kiti valii sa'a valika yiojo vichi ra xia i'i taka kakurika xixirii tixina kamintu xiirika tika kuri xiiniyu ntee tuuvi, taka nii ta'ari kakuri xixiri yakakua ki- kixatari xija kuta mii costumbre yo'o ñu'untu xiniyu ko'o ka kiti xiniyu.